Misy karazany efatsy ñy kafe: -Misy ñy kafe arabika. matsatso. <shushes> -Misy ñy kafe rôbista, mahery io. -Misy koa ñy kafe liberika. mahery ro hazo koa. <shushes> -Misy ñy kafe exèlsa. matsiro voankazo ro mañitse.